Emo nimaghe facing etsako yara hoghe yowo to nokhe olemo, emo ehlaya lu mere eghe ro pghua dunaya na, orkici emo noghe kira no toto emo nima khare ro khu. Efe, no lode ikpishama eyo yime ekha yime, eyo bora loghore ro, ime keyo zabame ore vare efe lonode but ama anayala uige miono rama yime khaia eme eleghe toto lewa toto leoghena eghe rogha leghe dunagbo ekhaghe dunagbo umuare mare mare agbosel luakpa meghu alu yadu ra vare ludughira and olemora oikere mon lototo nima nakha nero ghue na ne mai maze olemona oshotone, efe lonode nore kira ainikpishama ouyoro wime yoghe ime azobora chumare vare ware ghue afemai olefera ema aiy okpo ha yore dera. Auaghe yana eyana ukha ghere moimino khe resese ya igbe aige moimiorede ukha ghere yaki wa luya de ma' aki aige moimiede khairi eme Eme orlemona nokhe do to rey orlemon orghe kici emono toto okiai emo nokhue, nima kha rero khue na kha uve meze olemo na oshi ofo re khaici eme emeze itaro enemo mare so khuo ime laza me mare vare lmeaza rue ememe rekpo vare, wenu mo yieme lumo hagbakakha lokira, urema cor elema lure corna uzaime chira vare lughure moirakhuowa lukho maiza rue-ekpeghoro wenu algae rede, emu ghekemo lurade orkia ayaikpa ghue ye owale lkhiyohigede. Ala yola eyara agbogelashi eniere, aige moimoti orghue duvare oloya eghute hi e thousands ecana hiyore khe, khaioi eme wenu wa rewi eme orlemina ortse wo lure don. but akha ghue thousand un kalhina vare khe ura fosal, ura fosal. Urekipe gho hira erena. Nozel aya hikhue lighe vare agbo, e ge zagbo re ro. obobo e rekpo mive cuo, efe i no lode effe hi the iyoma iyoma aimona ikpishai ikpishai reyo aine ye mo na. Efe lon lode effe ho kiaci agboyo so wegbe, aikhueme lokho cora obora ukhoniure na aosue ukque bagse huesef obora highuere oyele ugbi kpelaiseiho ukhue ghedebe vare. Because afewa ererne khuye, anaghe yama ukhaghe yime, uyewo se agogo edie afe nise lukhuo afe eghe kere ghogho khaioi khehie agogo edie prhighe sele uwakhy quefidolo vare owa so agbo emina kho okhe luwa ghe ya. Aiya lekhunea leghe vare wagbo nighe moi agbo leghe khuaya ememe rere ekpo, efe lolode hofho kira we lura mo yime uchiola vare, uchiola vare, uduola vare, uzime clu ememe rerekpo vare, emagho yeowa lukha yo. nura modoni lukha modona, so. orlagbo agbo toto, agbo no kira ausolo kira. Aigbo noghe toto loghe ghue ro maghe ya. Eluwa kepegbe era yare we ughinege yare, ulunea kepegbe le kira, uluwa kogume arokpa oguara eh i kela rashi ukpe re hi ma reshi yo bora zama wa khu yema we ro kpa ughu mati ye me, uzema workhi me hiye khaer kheme olagbo orkhe kich agbo no kira emetoto kherokira otoghe rati yemeh vare chia yana, eme nọ nati zobora revare, eme mu ghe vaki yowo yo ekela hiyo rekhori, alagbo uchangi le ghe change, so mao toy na make sure orlemona ai solve hare reotune, mare meimeze egbe ofude. Keigwo le ge bade mai rebonaigbo raya wo eyara orni maro yala khavi kheme orhi mao yala hi maire mai ghe kene laigwo legebode abona igbo khaya, akhazina rero ghuolemo nokha sole, than afi seke yo temoh.